Tëtäguasu sud africape jokpe jaereta guinoi mopeti ara templado jare otinivi kuae mayormente oi sur occidentalkoti jokope guinoireta mopeti temperatura bajo jaema oajaetevi ivitu kuae ivitu ojo oceano indicokoti jaema jokotigui guerureta supe ama jaema ara jokope ñakiavei jare <hesitation> ipomo